ابى المايه والماكلة، لان بدون المية والماكلة الواحد ما يقدرش يعيش. والكتاب باش لانه زي ما قالوا خير جليس للزمان هو الكتاب. وحتى الموس باش واحد كان في حاجة خطر ولا حاجة يقدر يستعمل الموس. والنار لان النار مفيدة. في الحاجات اهي في الجزيرة اللي هيا.